الیاس یو زلمی هلک و چې له حیواناتو سره یې ډېره مینه درلوده. یوه ورځ یې په ځنګل کې جادويي کتاب پیدا کی. هغه درې ورځې دعا وکړه، او بالاخره وکولای سو و د حیواناتو ژبه زده کړي. له هماغې ورځې وروسته، الیاس د مرغانو، څارویو او حتی د وړو خزنده‌ګانو خبرې اورېدې. هغه د ځنګلي ژویو سره مرسته کوله، د هغوی له ستونزو یې خلک خبرول، او بالاخره د خپلو کليوالو او حیواناتو تر منځ یو پل سو.